<hesitation> Raha ohatra karaha anay managna <hesitation> tômôbila zany a sy de mandeha bus loatra fa raha hoe ma- tsy maintsy mandeha bus a de indroy isan-kerinandro akeo zany hoe <hesitation> roanjato sy arivo isan- isan-kerin'andro de roanjato sy arivo io am'zay zany a miherigna inefatra de eo ho eo amin'ny <hesitation> valonjato sy efatra arivo akeo zany no laninay agnatin'ny iray volana. <noise>